تحضير الرز طريقته بتختلف في رز مفلف ودا رز حبة بحبة ان انا مثلا نغسل الرز ونكون مصفياه اكويس ونروح مقلبة نص كمية الرز نفنلنفها كدا ونحمرها ف الزيت وبعد ما تثفر نحط القلبة التانية اللي هي أي الأبيض دا بيبقى رز مفلفل لو حابة نحط عليه شعرية تماما لو مش حابة خلاص، وفي رز الابيض وفي رز صيادية بالبصل وفي رز بالشعرية ان انا نقلب الشعرية بس وبعدين نحط عليها الرز ابيض، ونقلبها ونحط عليها المرقة ونحط عليها ايه التوابل ابتاعة الرز ونخليه يهدى على نار واطية خالص.